Kir yuvish mashinasi bu kirlarni avtomatik ravishda yuvib beradigan qurilma. <noise> Siz kiyimlarni ichiga joylashtirasiz, yuvish vositasini qo'shasiz va mashinani ishga tushirasiz. <noise> Qo'lda yuvishdan ko'ra tezroq va osonroq kir yuvishga yordam beradi.